اللف اللف مبورك علي جوازكو-يارب تكملو علي خير يارب وتفضلو مع بعض بقيت العمر-كنتو حلوين اوي مع بعض ف الفرح-صوركو كانت جميله جدا